عشان تصلح الانترنت <hesitation> اذا انقطع عندك يعني اتصل بشركة الاتصالات انا وش دراني شلون يصلحون الانترنت… اجوف مفتوح ولا لاا جوف كل شي اتاكد من كل شي اذا ما عرفت تتأكد من كل شي فتلفونك اتصل بشركة الاتصالات سالفة هي بعد!!